Ekyalya ekyanganzire erirya womukyeri. Kundi ibwa omukyeri akasiha wama thekaku nge- emboka kuka, nganzire omukyeri eririra kwenandi esombe akasiha okwasombe kandi nganza ingalyawu <hesitation> ithwabiri ithwabirinahumulha kwihi ngokwakyiru kyikulhu kwihi nekyiru thwamaghenda nebiru byerighendera kwakyisomo. Aliwe singalyanza ngakawunza biru binene ngathithalya okwamukyeri kundi nganzirewu kutsibu